Undau iñi este taka ñuñu tá onre ndayerno yee, este huajuina nanuchute njuina kanunu yute njuina ka'a kue vajuina kakue itá vajuina kaka yeyuni juina kanuchi onre este, yandernu chí este nduu pelón nunun duu chin kundai ininró che'e atuin ka'a bajuina nako'o, yenguu kava ravano jokava ndanuu jokava ndano no este este kue onre yander nuchi kundau ini nuyee este njuan nanu njuan koni jamedina nunduu ndono este onré, noche'e kuniro kanderno pero kuu ndaken jonoro landute nama kundai inino'o.